Raha amiko manokagna alongany a, ilaigna ilay mahafantatra olo maro satria lasa magnana fivelarana zagny ianao amin'ny lafin-draha marobe. Fa izy fôgnany tokony hoe hay tsara ilay mandanjalanja an'ilay namagna hoe namagna tsara zagny no iarahana satria tsy izay namagna jiaby no hoe hamelogno anao na hoe hagnampy anao, fa misy koa anefa ny namagna ratsy an, hamingana anao zagny no tegna hoe ao agnatin'ny lôhany. Dia izay zagny ilaigna fantarina tsara hoe namagna karakory ilay namagna iarahana sy ifaneraserana.